السؤال بيقول هل الأطفال سعداء في الوكت الحالالي؟ ولا كانوا سعداء اكتر من خمسين سنيي؟ انا اعتقد ومن وجهة نظري ان الأطفال كانوا اكتر سعادة من خمسين سني. <hesitation> لان الوكت كان فيه بركة، الوكت والعصر من خمسين سني مكنش في حاجات تلهي الطفل عن اهم حاجاته الاساسية وهي طفولته. الانسان كان عايش طفولته من خمسين سني. كان يلعب كان يتفسح وكان ياكل وكان يشرب وكان يستمتع بالمناسبات. دلوكتي الاطفال مظلومين مع التكنولوجيا والابليكيشن ومع العصر السريع واللي عيتطور بشكل اسرع. الاطفال غالبا مش بيشيعوا طفولتهم عايشين السن اللي بعد طفولتهم فهما محرومين من الطفولة ابتاعتهم.